Dia aminay akany ndraika misy karazana frômazy: le frômazy vita industriel regny a ohatra hoe la vache qui rit karahan'regny; de misy ndraika frômazy lay vita vitan'olona, ohatra hoe frômazy vita avy aminà rononon'aomby, de misy vita avy aminà ronononà <hesitation> bengy o- de osy de ondry, zany tena ampiasain'olona aminay akagny ohatra hoe mamboatra frômazy, fa izy sara.